Kalau kaweng to kumaweng tonsea tradisi. tradisi adat kemetare tare mange meke wiase tu'a maso minta ngara ni tu meke wiase tu'a wong tumudu wease tua mala harta appa musti se tonsea pala harta musti harta o ma'antu tana man senelewu mesti reala kecera mang tudu amangkat plengko net tu'a ta area ko tanah serinte ya ai satu witu wonores ne tuku maweng pesta ya'ai mesti komandowa derise se tonsea musti paowa'an jadi musti komanboa abis sengi kumanboa macarani tudabo peremai sambutan pasina wonserinte saki mawesngo mawewe genan witu rumah tangga aitoro mongoro-ngoro rumah tangga yaipa negenang sana no lemnbe lebe pegaga sa acaramo musti make pulenes acarane tonsea saku mawengo musti pulunes dumansa wuma pulunes abis sangeni'tu samineke puluneso Maewo ndowai sina wongpe sina wongpe netu aserente saki marengo rea-rea genang eyi toro mongoro-ngoro samengoro ngoro nepa guna lkimareng musti maleo-leo san sana no rinte memasaya-sayangan sepuyun ya epa atoron mekele os ne tua wone re ne rintae ta'kan kita mengoro-ngoro saki marengo dari se tonsea ai musti kumawengti adat ti palelean de itoro de ito nada patudu ne tua'a mosti metau nada saki maweno wewene ta mahormat tuama maso atokan stuamati musti ma hormat tu wene dari suwene yai mata umator doit pe ene'en rumah tangga yai make lang le os wo peilekenet contoh-contoh ne menang benua gagane patorennera satoro tara mudut lakomaweng nerah wo kita meke ilet udui nele ose rinte koset puyun